اول شيء اشكركم على الفرصه دي، انا متحمس جدا للانضمام لفريقكم، عندي خبره في المجال واحب اتعلم واطور نفسي، اؤمن بان الحياه-بان العمل الجماعي مهم وانا اقدر اساهم بافكار جديده واساعد في تحقيق اهداف الشركه، و اتمنى اكون جزء من هالمرحله معاكم عشان حبيت العمل معاكم وعندي شغف كبير بالعمل في هذا المجال.